ما اظن الذكاء الاصطناعي يقدر يحل محل الذكاء البشري، ممكن ينافسو في مجالات كتيرة، يكون بعمل نتايج كويسة شديد، لكن يلغيهو دي مستحيل، في حاجات زي الالهام، دي صعب الذكاء الاصطناعي تكون عندو <noise> و غيرها من الخصاص البشرية.